E karazagne raha misiry ame zaridaina etoa da eo amina telo eo ngamba izy etoa da veromanitry, da manga, <hesitation> barbabefiky.